Okey kyang a-zi, n dyat naat ni yada swat banyet a, nkpa a̱ntyek a̱nshong u na̱ u yei culture na swat ba̱ryet a. To n ni cat ryat n si ta̱mak ba ka̱byen ka sa̱rei ba, se dai u brak ba ryat a uba mi a kyang a min ryat ni, nba mi karek ka, n ba mi kajju ka gaba jring. Swat <hesitation> njit a yet atsatsak swat. Swat a ku yet karyi an shyi, karyi ka am shyi, a̱ntyok ka̱nyi a̱nshyi, a̱mbyring karyi an shyi, sa'anan yada zi swat ni, zi swat u na̱sa na̱sa, awwon u si nat sot sot a̱wwon na̱n krang na̱nkrang. To sa̱rei swal aya ko ba̱nzan a̱bbyi ba yada ba n swat ni. To swat a, a̱gbodang kyang zza̱k u, a̱ying nu a̱ yet a̱gbodang ni cicong u kuryi shii yauwa, a̱ying nu, a̱ma shii ni, nu̱ ryok yyak ba̱nyet ba a̱yet ba̱ccwang ba ni ba <hesitation> sa anan a̱lada njit u a̱ yet, <hesitation> swat a yet, kgang a yet nwwan ni ba a ryok kpo ra ba. <hesitation> ba̱yet iyit ba nnyyai ka a̱kpok swat mba nu, a̱yin yet ku̱yak, kyang a ba yin yya ni ku̱yak ba̱cyera, banyat ditwang a yin shyi ba. so ku̱yak ku za kpa kabyen <hesitation> kairu za u kpa kabyem yi ni nwwa dikywa, yi ni kywa na̱bigen na, ku za bu kpa kabyen yi sook bonok nyin, nnat kuyak, ku̱yat a̱ya kuma, ba kpo kap nyyat a̱ta̱ntsen, a si kpang ka̱za̱n shring. A̱nza ba ya? Baba̱ tswa a̱hywu a̱ nat i, a̱ wa dituk ku syak a̱ni ba. A̱hywu mi ma didon a̱hywu na ma, ba kpo kok ka̱git ka ba, <hesitation> a̱ siswa a̱ bvat ba tswa a̱hwai ahywu nu a̱bu n krok. To har yi kap ku̱yak a̱ya, u̱kap u̱ shwrap, u̱ ku̱yang, ku ka̱ram, ku̱ yak a bu tyyi, yi cak yak a u cak, ku̱ uywat a̱ni yi cak ku zuk a̱ni yi kprom, a̱wwon u̱ col ba mi kanji, ba bu, ku zuk a̱mi ba ni n zzop a̱myan, a̱wwon a̱ sak a̱n tazwa ka̱dak na kwot ka̱yem. Ka̱yemi a̱mi ma, baryet ba, bar ru̱ u bvwo a̱nyan a̱ yet aku̱yak u ku nywat a̱nni bani za̱ tak u ka̱dak ka, ku ka̱ram a̱ bu yya ba kok a̱tyyi ka̱yat angban a̱wwon a̱n tyyi dikan, a̱yemi kuma, a̱yemi, ayin a̱ byyi diwat a nwwa a̱ngbau a̱ywu ba se antyok karyi a̱u a̱yin mi, na̱ ku tyyi disswang ka̱ryi ti mi to nu a̱mi a̱ni sswang a̱ wwat ba̱nyring ba, konzan katuk ka̱da̱ yak a u bw tyak ba̱ka̱wa̱i ba, sa'anan nnyai ka kuma. Ba byyi karam ka ba nyya diywa ni. Ku a̱yin a̱ kwu a̱ yel atat a̱si a̱yin se ba yya diywa, a tyyei ba̱ryet a̱ krang, a̱ song a tok nkwa, a̱ wrang nkyary ya ba za, ka̱tuk ku nyyat ka ma, bam yem yya diywa ti amma a si bvo bra̱k a̱ sak nom yaan a̱n yya diywa ti. Sa'anan ba̱ryat ba̱cyen, ba yiii cong ba̱cyen a̱ bvoi nyenu ka̱yit, ku̱ ka̱ranu a̱ yya bani rop uhijivet a, an tyyi dikan a̱ tot syang, ku̱ syang a ba yya, ba tyyei ka̱ukrang ba naat ba̱cyen bantyok a̱ wrak, bacyen ba, a̱ yaan, a yet a̱nyyi kap tat. A̱yenu ba ni nat bn katuk aya kyang a ba si shya ni, a̱ bvwa a̱ bra̱k a̱ ba karyi ku̱ ba bvk ma shya ba mu, a̱ brak a̱ba karyi. Ba̱cyen bayaan a yet ba̱ryaji kwari ba nat, a si kwai, a̱ yya nnom, anzan ba ni brang, ba in bra̱ng bwa, ba ni tswa hwu a̱ bra̱ng a̱ nat, bu ba̱she kwot sswa bu kyang-ya, to a̱yemi nu ba ni ya kayemi bu danam a bani shai i, unon a ba bvwaw ni ku ba bu tyak, a̱ brak a̱ ba kyang a ba shya ni, ba bra̱k a̱ ba mi karyi a̱ ba ya. So a̱nu swat a̱ kun dyi, sa'awan swat da, na ba cong bisa ga yada swat a ku n dyi ni ba̱ntyok ba nyyai ka ba yin ba yin tyei ka̱ba̱drot ka ban yei ba̱nte ni a̱wroon ba̱nyring ba a̱pyi pyi ba yin zzop. Kamin ba a̱ntyok a̱shong a amma swat a ka̱ptan bisa ga̱ swat njita har ba̱nyying kuvu̱ ugi a̱mi zu swat swat ya cat, u swat swat ya tot <hesitation> ggbodang, a̱ brang cicong ji zi vai saanan cicong kuma a̱ wraka̱gbodang shii. A̱yaan, an dyat bu a̱rying nu a̱ shyi a̱nzanson nwan ni a ssa̱ng ba̱sa̱t ba, se a takwat, ku a̱ra̱mibgring a̱mi na̱ ta̱gbok, ku arantyok a̱mi na̱ ta̱kwut a̱woon, a kur ryi shii nu na. Ku a vyi a̱gbodang a̱yin na̱ bai yi ni mon <hesitation> yi cong bai yi ni mon kurrak a ryan, se a shek u̱ ku wwon na ba a syak wwon nwan a si wa bvwa n syak, ba yai ni cong a̱nye yi ni mon ka̱hok ba kaai a̱yeni a̱n shyi ba. Saanan cincong a̱yin nji na tason byeri agbodang a̱yin anwon ma, na̱ ma̱ san, byet a̱ saanan kuma <hesitation> caicong n fara nyak a̱gbodang ayin bvak ba sswa ba a̱lada, yuda swat a ku n dyi in, a̱gbodang nu a̱ni fara nyak cincong brak a̱won nu na san a̱wwon ba sswa bvak a. To a̱mi a̱mi swat a ku n dyi, swat a ku yet nyyi tyong aba̱yhan ba swat, swat a nyyi na ba wui tijong ba̱yaai ni ba. Agbodang a tyong cincong cincong ma u̱ tyong agbodang komyam ba ru̱ kwa̱n a̱ ku vyi shi nu na. Sa'anan ku̱ kyony bvu ma da u ka̱nkrang ra̱shi rsswa nda, akwai a̱yin nu a̱n shyi nu a yet anekwo nu, ba ku yer gado nu a̱n bvat wato nbvat a kena̱n. Nu a̱mi a̱ru̱ tyyi kum, ayai banyet ba, ba nat a̱tyekon, ba si swrang, nu, a̱ni kok ku̱ a̱yin a̱ nat a̱si ku kok? Ku̱ nu a bvo ma nyyina̱ vyi, a̱ni di a̱ngbrak a̱ku ku shrik to a̱ ryi kyang ku bai nyyi na yet a̱ka̱tuk ni a̱wwon a kam, a̱wwou konyan a̱ atun kam a wrak, awwon nu na zzu shan to a ryi ba shya tsswa nda, aryi ka̱mkrang ka ka ya ka̱son kuma ku̱ ba tyyi kanu a̱ya, kanyyi a̱tsatsak a̱ ryi ba̱nyet ba ba rai, a ryi zam ji ba bvoi banyring, a ryi ba tyei na̱won a ryi ka̱nkrang ka ka rai ku̱ a̱yin a̱ bvo ma̱ byyi dirantong, ba ryat ba̱nu a̱ vyat a rwan, to se ka̱nkrang ka a̱ drok a̱ ku tru, awwon a̱ku tu ajing a̱ku tun a̱ntyyi ryen. Ku ba̱hwuk ba ba̱yaan to bayekwo ba a̱ ni swrang don ba̱ cat ba̱nyring a̱ kwan ba, ba̱yekwol ba a̱ni swrang a̱ ga jyi, a̱ ga tssu karyi ka. Ba ni tyyi konyan a̱ ba ba̱ a̱ngbak ba dudon nkwa, awwan ba ni ba bu angbak u̱ ka̱tuk ka ba̱nget ba ba ni n tung ni nom a ba sak ni ko̱nyan a ba bu nkyang a̱ya. A̱ngbak u, ba ni shya ka̱ba̱ntswa dyik, ba ni wei ka̱ba̱ntswa dyik ka, ba ni ku tyyi mi, nyin ji ba za̱ tyyi mi an pfwa a̱ za̱ hyruk zi tsot uhwyak a hoor a̱ si n kwu ba̱rami ba ni niyya ba nyon aya, wovon ba jyi nyon ji a shoi awwon a̱ ka banyet ba, ba ya a̱wwon a̱ ba̱ ryi nkwa na, awwon ba pfwa ka̱ryi ka, ba hywa, ba bvo cat a̱ hok ba. To ba̱rami ku̱ <hesitation> bu̱ra̱ni kinna ku̱ kipang yaan bvu ra <hesitation> ka̱nkrang ka ku̱ ayi a̱ si bvwa a̱vun to barani ka̱nkong a̱ma tung <hesitation> a̱ hwa̱ wusali ku̱ a̱yin a̱ nyyi bu a̱nbyring awamba nu to ba n tyong a̱yemi a̱mon, ku̱ a̱ drok a̱ ya hywaai to bain tung kuma a̱wwo a̱ ba bu nkyang a ba ru̱ yya ni, ba hywa di ba ru, pyyem a̱dijin dying bakvwu a̱ ku, drynik na̱ yya dibying ti, a̱wwon dibying a̱ya nti ba hywu, bani ta ahwai, a̱ wrak a̱yin nu, na̱ sswa wwon na̱ ba ba ka̱rom, ka̱rom ka bani tun shik jo awwon a ku ryak Awwon na kat, a̱ kat i a ka̱nkrong ka, a̱ vyi rana nuji a̱wwon ba ku tssu kenan to kyang bvu ni n shyi ba wwon dibying a̱dyu ti bani hada bu dikan a̱mon ti a̱ ku vyi na sswa, ba sswa sa̱rei to wwon a ryi ba ba̱ tssu ke nan. To a̱ni a̱ni swat a ku n dyi, swat a syak dikwoi u̱ba ba̱ntyok a̱ nat ku̱yak, syang u̱ ba bantyeka̱ nat bacyen, syang ku ba̱ntyok a̱ vbyyi kyang yya ba, ba na si swrang u na̱bvwa swat kangkrang, a̱ tsaai nkhang ka̱yemi, a̱kpok, a̱ ka sswa bu da̱ba̱kwa ba wani kyang a ba niyya u̱ syang a se dai a̱ nat ba̱cyen. Amma ku̱ dekwoi bu ba, se konyan a sook a̱nok nu, a̱ nat ku̱yak don a ga shya kyang ya na ba ni ya ni